لما نبي ندير سندويتش بسيط يعني أحيانا يجي في خاطري ندير سندويتش جبنة، خلاص نجيب <hesitation> فردتين خبزة شريحتين يعني تكون خبزة ونحط الجبنة في النص ونسكر بالشريحة أو نحط لو تبين بزيتون أو كذا ونسكر بال-بالجطعة التانية الشريحة التانية بتاع الخبزة على حسب كيف تحب.